اني ما اعتقد انو مادة التاريخ الها فائدة كلش كلش عظيمة اليا كطالبة علمية بس للأشخاص المهتمين بهذا الموضوع ايضا اعيد و اكرر انها مادة ضرورية.